Salad laaʃta wulndoko ʃigata tariɲ pasa woo. Woo poseɲe daana woo. Den kosote he woo. Naan, yaan ndok na daba, togoɲa pasa e ɟeɲa. Ombuɲi muŋg kaara oseɲe moonɟuk ɟen kaw ŋgale khalas kiɲaa. Woo oho muŋg kurʃi kaw, kurʃi ŋgal ga te eɟeyeni khalas kiɲa khalas kiɲa, khalas kiɲa naama koroɲ kuyu mum maajiniki wo dana khalas kunen deen nda osoko. Tə oso dan tak. Woo tə oso radaha. Lẽga kardan nan, ya tara ɲa daana koloɲa de taboo. Woo kariɲine muyub geɲa mumaji ne, ki ɟimu moŋg koʃo ŋgal dan pasa naane tə oso dan tak.